Yani bines kolan kun ka akani ko kun inini kol isa mara guda yani inini katini challan hintumietu mara guda hinbalansanii amine yani qabaninen ufira dorgaa mal boken robinen kol wonin ito ufit gudise yani bokean yani ak boken itin robn wontanan ufira dorga dub dib yede kolsun lilla is qarqara yani akii bines kun kol kun lilla is qarqaraa.